Allura, videmu li strumenti ca mi vennu 'n menti: pianoforti, chitarra, violu, violincellu, trumma, trummetta, trummuni, tammuru, xilofunu. La chitarra, ca già avia dittu. Ora nun mi veni 'n menti nuddu àutru strumentu.